لما نكون بمفردي نحب نلعب لعبة -شطجانج- شطرانج، هى لعبة تعطيك فرصة تركز، وتفكر كويس قبل ما تاخد أي خطوة، يعني كل حركة تكون محسوبة، ومرتبطة ببعضها، تحس كإنك في تحدي مع نفسك نحبها؛ لأنها تخليك تستمتع، ونتحدى قدراتك العقلية، وكل مرة نلعب فيها نحاول نطور من نفسي.